कुकुरले ठ्याक्कै यै तरीकाले कुराकानि गद्दा छन भनिखेर त मुलाई थाहा छैन त्यईपन कुकुरका झिक्कै ईशारा देकिखेर उनुले हर्याका किर्याकलाप देकिखेर पन चाहि <hesitation> यिनुले केइनकेइ भन्योकी भन्या चाहि था पाउस नकिदो छ मैले ति धेक्याकि पन छु । काईथि कुकुरले आफ्ना जो नजिकका हुदाछन आफ्ना साथि संगि तिनुसंग आफ्नो पुछुणले लणिबुणि गरिखेर एक अर्कासंग माया साट्याको पन देख्खीदो छ । जसै कै सकस्या पड्यापछि उनलाई डर या त कै कन्द्यै आक्रमण कै गद्दो छ भन्यापछि पन यसो पुछण लुकायाको हुदो छनि त्यसो गद्दा छन । त्यसा झीक्कै झिक्कै धेक्याकी छु धेक्तात तैपन कुकुरले ठ्याक्कै कुकरले यस्सैगरी कुणा गद्दा छन भनिखेर त मुलाई था छैन तैपन <hesitation> उनको आवाज हुन्छ त्यो आवाज सायद अख्खा कुकुरले सुन्दा हुन्ना जसो बुद्दाहुन्ना जसो मुलाई लाग्दो छ । उनुले आफ्ना खुशी दुख यसरी डर सब्बै कणा चाहि यक कुकुरले अर्का कुकुरलाई भन्या जसो चाइ लाग्लो छ ।